Oganik nium dun nium dun jedun walana ka ta ki samapanduman Lum dun nundun nundu anymoreni nundu fo di perab helidum medefi Non oganik bon nyium dun jedu Bualan nium dun ta ki dun leki di handerman Mangan veri dum hewa umama un alaw